Rehefa kôa zany anô zany mahandro e dia tsy mentsy afangaro vômegna fogna zany i ra <hesitation> atoko, dia amzegny zany anô a mihinana vômegna fogna avekeo.